<noise> Le fomba fanomana làla andehana koa zany mandritran'igny fialan-tsasatry igny zany tokony mba haihainao aby, laha zaho zany mandeha am'tanà raiky ty ato tokony ho hainao hoe ohatsy hoe andeha plazy zany aho androany, amaray koa iha mandeha <hesitation> am'bar ohatsy de misotrosotro, plan- plannifienao zany raha ho andehananao mandritran'igny vakansy andehananao igny.